Zepi jwa'n ndaxmen romen le, zyn jwa'n nlii nak ze mbi mbi re kelemen ryote re jwa'n narax za parake' na- naktida naa- natyentey na tyakta men yiz mbey, zyn ya nlii.